افضل تكون رياضي مشهور على انو اكون موسيقار مشهور - لان من انا وصغيغ تعجبني الرياضة ، ويعجبني مشاهير الرياضة ،فشيف وهسي ونفسي بالرياضة اكثغ من ال الموسيقى